Məndəyə kənə munənə, nə dzukə luweyə zəlgun duniya, səkuro səkwal bəməyə kənənə, əvələli dəyin dəli gəgayin na, mun kwərəɗə lə ghvə yə kənə ghvəyə golonə həjuwə vaya saƙuɗe komi munakənə hankələhə muvəha gokə də rərə tə innə mogo də ghlənə uəŋtəkə kərə kərə jaɓe dume uəŋtaka innə ghləna lə ghuɗumi, le thləpəɗa pəcəpə-cə li wəcuɗe də puɗəkə təŋ də le ɓangoro əmmə npaɗe nə thapəɗi to məgətəlo məgə keghəka thapəɗə nənə neɗi də gabka dəməgə pəca də ma ŋagərə, məjəgarə nə innə hələta ghlaha ya, thəpada gule ŋ nəjnə innə magətə pədpəcə yə kudun keke fada uvəhəhə gulŋ də jahəbətə da məngəkərə. Jəhəhə keghulo gule də jəhəhəta guzaka gzulo kəhe munə gulo də dhoro maga nanənə lələ vəyə sukeɗa haryə vəyə dərə keghel munənə, hueəɗe fə doronə munənə nənə məgətal əmfəniyə uŋtəkle ɗughə na neɗə ma təhəyə aluŋ də də ganawa mughga nə manənə ghuləge maŋ kworənəɗə yəmənənə, nəɗe kəghe nə kələfiti ghvə də ghanəwa nə həhən to ghəvəwə məgə kezeka tuvəhə <hesitation> tətən nŋnə narogwo də cuduka sukube də tuval hə gul də pəeə, rogwə təmggghə vitə gənavaɗea mughgəngə vita gəndwə mughgəghzuwə undəɗə yənəwə kədə gweŋabe təkəɗukə, təkəɗukə cudi rogheə nə puhəkə muvahəi uvəhoɗənə haɓuvokwa ace tharova tozo kaka guluŋ caɗaɗuta rogwo goka də puzuzuntə kəghuwə viyə kəghuwəl immi sukaɗa gokə da pəcəpəcə grərəkə gəhəhətə lee thighkə inunda cəkələkə kədə ghəlunŋ gukə dərərətə nənə hat səɗlənnə nə rogwə təki gəgəlin zamani ne ɗənə rogwa.

Ɗe gasifa ko buhə tələ nə ghvəkənə usəŋ dədəman kəkənə go fadatə gəsukə damdəyi, buhətalanənə nə tozukə nə məndinə funbolu hətukuɗuko kee dəngnowo əmmə ko jəvəkə tina <hesitation> həhəta hayə ndufədə kədə kəkənə məndinə tsurakəhəyə yo ko ghnaŋə jəvəkə bulatəto bo kone jəvalad usiŋ də dədəmam kəkə, yo fədufəd aka tuvəha pəpahakə tu roghwa dəra dərəkə pacupəcəkə, suƙuɗə immə səi ɓuɗə vitə jebul də ghənŋna səsə imə ghəlngo nə haha undə ta ghugulnŋ nə manvayə, umghudumi, həhə undə tubuɗun ndə thlə həhəundə ta buɗun ghuɗumi mən ləə thlgho wornə, wəhə lundandə zəmalni ghu linge koɓo də trocktə toh sakudə jijinə nə ɓuɗa sla sa sunwo li daɗe ke nə tuntu həyəghe əhh kadukeghe thilana untake yə nə ghənəwinaɗe haha ghelnŋ to de. jullaɗa, <noise> minda- minda ŋhudŋnana

Masa kəghə kanŋnan ko tar tələ go kə də fudo goɗa ghvo vita ghufɗiyə ɗuvanə, vita ɗuyaftunə ghwanŋnunə, bugundə kal nuftə go kə də wano, wunəyəgolnə bugundə kwol ɗufta nago də varətə ghlwa kupgə nəyənə nəgo vitə thathigə hiyəvə go kədə thigəkə wurna vitə pəpuɗə ghal nə həl goyuwo gokə də fətə. Səi ɗufdəyə lunə cuppə oɗuvanə gokə dəmago gwoɗa dəyə puɗəkə halfəyə vitə hə undəvəndə hantantə indini gokə vali meɗe vitə həɗuyo tghul galdəbe də həɗo cələkə ɗəfə diyəf keghe inna ampaniyə uvaha golaə jebe də ghvə ghulənge tuhulə tav talə ghva tənghə hə kwazdni o tidiyə kədəwə kohə immi kədəwo nə goka go kə ghardo, ghərdo ghərdo ghərdo ghəra wərkə tul argaiti.